annin ee mal annin nam mishoa dunia kasit haffet guyya sun won an ito waq guddiot desaa, mskiti waq guddioat gale wontiti dudu achi midaffeda sagale tintinnen achit dabbede ak tabilikia dullat kinkinen miskituma miskitit gale waqqum kit boyye annen guyya kinki egeddaa, maana dunia annin kofum tiyya garam irrr ijemme garam ijemaa